أجمل زهرة رأيتها كانت ورد الجوري، رأيتها في حديقة منزل إحدى صديقاتي في فص الربيع كانت الألوان زاهية وعطرة مما جعلني أشعر بالسعادة، كان هناك مجموعة متنوعة من الألوان من الأحمر إلى الوردي والأبيض وتلك اللحظة كانت مميزة حيث جلست في الحديقة أستمتع بجمال الزهور وأتأمل في تفاصيلها، لقد ترك ذلك انطباع جميل في ذهني وأدركت كم أن الزهور تضيف جمالاً للحياة.